Alura la penna a serv për scrivi s'la carta e a pöl esi dë diversi tipi, a pöl esi cancelabil, non cancelabil, pöi al a la cartuccia ch'a pöl esi sia cambiabil che no e pöi a pöl esi dë diversi culur